ടരമപിട പണഡാ ഇംകഊംജി ജഉരാതന ശബദ, ബഗാ ശകതിയംത പരയതനനം പരകടിസാവന സാധനി ആതദലി। നിഥത തിവരവാധിതനം ചിതനാ, ബലശാലിയാധിതനം ദവനഇനം ഒംജി സഃതമംതാ ഖലഇനം കരപദു। ബഗാ ഈദം ഈജി ഗ� ഗമബിരതിന ബഗാ, നമകി ചഈതനിയതിന കഊഡപദു। ടരമപടിഡദം കഇനം നചിതന ഉംജി രിദമ, ബഗാ, ഹാരമഓനി, നമാന രദയനം ഉംജി സഃമഓകമനപദു। അംചാദം നമാ� വാവനഇന, ഇദാ ഇപാളനാ സാജജാ ഇപവി।